Min kayi mi yi'aayi ko <laughs> ñaakuru kaa nafata so wanaa fiɗgol yimɓe dee. <hesitation> jooni non mbuttiri ñaaku, ana waddana yimɓe <hesitation> hono ɓe mbiyata ɗun duu) njuumri. <hesitation> So wanaa ɗun, ko heediikoo kaa, fiɗugol tan ñaaku waawi.